Yaani kwati siku kipindi nosoma ndri mududi sijui darasa la sano nijasunira lasisita, ivi vyodoma na shule kuliye afu kipindi nichambura, kulu naruminjili mpaka jukafike shule ufuma kayi mpaka jukafike shule ululume lulinjiri luvya lohora. aaha siku nijana nalile nkaseya isiku sinodoma tuku kanujo nuvukie uvivasi nisemo toluma, sinodoma nashule tuku. Kweri ifikire imuda uvukiwa atere muntu yokunyandara vuka vuka muda ufikire, yiandaa mara kura kusina kochu tuku kukoyile ikishuviwa humwire, koo ikishumanke nkaseya isiku doma nshule nkweva, koo ikishuma nkisikire lukandi kwanza, ili nuryo nichewisikilile mana sinodoma nurusa vitu paka jinuryo kwanza amuisikilile aunichesu ivikira. Nisikilile vantu sivofuma tukudinkiningi ningire nkisikilie kula nyumbi wa, javila vyabowa kuti ililumbulane sikala ukaituku ni- kunu kwingi alikuva mpetuale ajeujina na kayi. Nisikile karibu muda udomira kabisa lwuifuma <hesitation> uwa mwisikile ni saangapi? Yodoma nashule, hayale nyingise alukile amama yokitikira kaa hayaleu amuna nkisi alukire kari vinichechi mwisikilile, nukunji iwenisechu kwisikilira kamseya mutwanu ukunduma ninjole ndra doma akati nuluma nimutwe. Nakula kayi kusina sewowo tulinukuhera sui mpanado unyode uloke tuku. Mpaka jukwaku kurosiumuri wache jukata mira masambe mwarubaini juchemsha deunywe sisi kupaka kupaka umuturo hola de uloke tuku. Msenuluma nimutwi usina ulima na shule tuku, uluma nimutu kimale, aya basi doma kalale, hasa umanyire tuku kana ifikire muda usisiendelea tuku. Mutu soukuluma tuku jondre kendelea lala, vofumire vini undiaye, maa nkafumira na- nawerwi, nubwita nodema <hesitation> dema ademu utwamuhure ba- bai- baada ya vantuloka mutuhure kichuchu kundari. Basi, nikama dakika isano ivi jilukile, vankafuma na werwi <hesitation> nuvasungera kaa valukire kweli usitusungire avalukire mankikala, anuwaza naku niai nudoma nubwita nna ani, <hesitation> nkatera isusu kunu werwi ukasama mava marikumba sivadome na shule vii vane tulandam. Maa kunologe ilanofika vidasa sensahau lobwita lobwito, maa nkatera nanililo, taiulilo ngamuseya mwailikuno, choboya, akaninu junolanga kuno kanimaji yofuma maana hantabwitira nihei naluji, nulanka maji yofuma unuje nota musinga mousile mutoluma. Nijole ikiyodoma? Nulanga luji, kumbe weso uluma tukwi ivikire ingoo. Ivi kiri nguloke nashule, <hesitation> mama saa hii nivikire ngoo kulokera shure i- nakusera ivikire ngoo uloke na shule, aka ilumbu mauntera natamafaa kweri ulu, bae nofuma, kumbe siolumo tuku na silasio odoma vii, <hesitation> mayuno ukuntora nkomee navo nkome imuri make ntonikivikira ingoo mwenevi. Maa nkaloka nashule nuku nokoa singera na shule, ukashana mwari mwa- mwari mwa- mwajahumba huu, ikyere mwembiha ntu tufumira wantikara mwimbii wojera vivo chereva, adie ankasemba ilo kula kaikinkavo nimwalimuhu, <hesitation> sinodoma hamuna bora nikale huusi vii mpaka van- vasinga jivahewa ulusa dendra loke nane nakayi. Nana nkava nakwatile nkasi anisuna hayi nodomera, <hesitation> kuti sehemu ambayo twadoma nutunda! M- jinkwaju kaanza tula dima kulila nkula mukwaju sindridile shana vivane tushane ndivivane tikale. Mpaka muda uluvoruhusio vivane maana ndongole na kayi nibwe nadomire shure. Ankadoma na na mkujukela nkamushana mwa numudu vya mwalikyera nasienda shule uhu, tikyele hara? kidudi! Nutera vantu volusika, avantu volusika? Munotera sauti jairumbura rane, naiyofuma naiyodoma kuno, kabayo maana nivo kasabu sajaona vivacho m- ms- miaka ilifoo sana hunduka na kayi, nendra eehe ndra vivachu varikaribu maeneo ya kura shule. Maye nokunyara maye nukunyenera, woudome na shule hinkamuseya himwanikirea akasetandikire haa vii, motwo uzidie rumo kono nimulumbile mali mulusa malimwana umulumbile ruhusa mankamulusa. Yebu henda mpaka kula shule, nehuma nkasi huyu kuntwala mpaka shule mwai kati sifikire shule njondru kolonga nuku yuku kurya umali moloka tisine, siniyene nini? Alafu umali umwene vii kumbe sikwesaja ingile shule tuku, maiyona ukundute mukono mpaka shule ayi nukufika shule akavivana vakunzomera nalitirwe, nzomera nivana vankuno koona sonifuma na ada na au werwi vii. fika mahari nokandre umwari mwene aunyi muu nana musira kura namulumbire, avase umwari mwise ukasiujire tuku, adumire nive navikarwi vya! Nanivwshure uku- nanii, uko mijini!, eehe? Amwasire numwarimu julakula mbeweujire ukamseya aye nekakana ntunu kweru kweri vii, nisina anujire na shule tuku, kweri siku iyo nofumiwona werwi kuvanafunzi vosi voo. Navalimu vo voa voa kabisa, kasese ndru kundukila kidera longwera motoluma tukubwera ndusi ukweri vii isiko jamani sinukitera doma na shule tuku, lakini nchalevika kayi, musiela ngaikutiza vazazi vingi sivakwelewa tuku. Charaka icho koboye isichesoda iridoma nashule nuvira uve- vakaanza ku <hesitation> bakuatite kintu furani chese udomire nashule. tera kada jovisinga vakintu kikanovira mukulumulu afu unodira saka sule kilasiku, vinu ukiule baku ulininda alichocho domera na shure bakukula shule hasa ambula wu, sicheso udoma na shule, kwahiyo kaninjotera nivantu yo <hesitation> kwanza lusikira no kira muntu ni kira muntu wakakurusikira ili wakakurusikira ili urasasa akashule tuku njoosaka, nilole yosaka, shida akava vazazi vingi jakipindi kila sutereke kwabao kuloli ukali shule ukusina muntu alikutubera tuku. Akasi unimulume wosaka <hesitation> nosakire use mulume dakavalimosi, nololi weusi sosaka ukadoma nashule tuku lakulolo, lolo wise udona wise nashule ukalanga kure shule kwenevo saa jingi kusi tanga sotanga cheufundishwa basokeso tokitanga tuku sosyelole, adi ukuona bakubora ndoulole, lakini amula lolwa mwikalavi chenisonololo. Ade uchichana maisha yokololo nefafa kumbe umwaka usotanga viwewe ufumira hera tuku, vene umufumire tuku yokona ni bora ukalolo ukali msinga vidudi nokona vii <hesitation> hivi chesinono sinodomera sinouli domera nashure nichee, ukolola ukwahada ndree lakini ukihera mwe akana sindrwe hundu kandri amu- vanitona namalumbe aniva malimadasalama doma ndri. Ma ukadoma kus- ukalumalolo, lotora ng'ombe au mburi, mutirye angovose letera mutirya yangu mburi sute! Wuliterike riterike maa ukareterwa lwae, ujololo, yeuko yashana kula siku! Lwiki imudu viwanzire kumbuka <hesitation> ngaanda nijanendelee nashule vinichechundeke shule ata nini maisha yafu yafevejia kumulume amaisha yavi nchechundeke shule. Nojushana musinga ulimududi tayari uvyalishwe vyana vasano ukada sunifikisha ba miaka ishirini siunafikisha tuku, lakini uvyaleshiwe vyana vasanoo! Wu- wasindwa hana jolulula ukaruleka ivasinga dakava kulna, kulna kulna vintu vyafafa vyo- vyona hara kusulda loka tuku kwasabu utangire natite vasinga ha tayari, hade andukena an vana vane na ndri valeka kwalanga vaumwene ni vya siokeleweka tuku ma- maana ilinga vasinga samanyire tuku, yeka ifumire niundi alitire kani churya ahumwire. Kusina navasinga tuku vasinga niva mama jule indrondoka lika vasinga vane, danise vasi ntwale ntwara basi nakwahiyo utwa vasinga vane ula bwabwa uvisio visaka tuku, nivana vansandre uniwanyi tuku, labda kulela alivivija ulelue sosaka lila vana vako. Sinosaka vadome na kura tuku, nosaka wikale hapahapa, koshana ukuti wateseka vila apoapo kwajili ya wana vako uche uliboya, <hesitation> ukahela vivohivo chendera uboye.